يحط لنفسو اهداف او يعمل لنفسو جدول-زي مثلا انا هصحي الصبح افطر اروح الجيم-اتعلم حاجه جديده-زي مثلا انو يتعلم لغه جديده-يعرض علي صاحبو مساعده-لما الواحد بيحط اهداف خلال يومو-بيساعدو اكتر انو يظبط يومو-ويصحي الصبح بدري-عن ما ان الواحد بيكون مش مظبط-و ومش عارف هو الصبح هصحي اعمل ايه-فا مش بيساعد انو يصحي بدري